אלמקן אללי זרתו ו לקע קד אלתקוואעת דיאלי הוא מרקש, דימה קנשמ הנאס קיהדרו עליה ולקין מן אללי ווסלת ליה ת'פאג'אט מן ג'מאלה, באל'לואן ו ב אלחייאה אללי קאינה פי אלמדינה, אלג'מאל פוני, אלרואיח, אלמוסיקה פי אלזנקה, חתא הנאס קיתעונו מעאך ב אלחררה ו אלכרם, חסת בראסי עייש פי פילם מרוקי קדים ולקין אללהזה קאנת מוימזה, אסתמעתי פיוה, חתא אלתקאליד ו אלתרקפה ו פי נפס אלווקט אלג'וד ו אלפרח.